Nrig wuh nai ba nrig suh she kad mazi a keh ynu bang keni bnai ri bam nzam, yeh dah ba nrig tag a gunmpar kun wuh fag ba nzag ni tag ba ba keh nrig tag bang nrig tag bang yeri ba kumai, to ashe na rig dan mao a keh ynu ba keni sisah ama bushi zann seh yeh ama zang nzang yeh mai nyeh sah koku mah ama zang mai nzang yeh suk bo bei a bang rig wuh bai tig suk yeh tanu bai nma yeh ngabo bi wah ri ma zu abang wuh bai she wuh rig ma ri kobo keh keh ma sa pana nrig fag a keh a nan rig yau wah ri su koh santng a wuh atang bu haha wu yeh ba a rig sah, nam dang jinkaimang bushu butan nma tag bu nma bai na keh kai nnig fag drui a yau abng keni mai sosai, a keh yau bei ri ko ma deh be kuri renma rig lang de jiri bushu kuh ri ne sah daide butai shea she bushu nyeh nam, ama rig sah nrig fag duri a keh yau wah ri nrih hang bang wuh ba rig sah hah na nzang mai fad mai abo yau wanda nzang fag mai abo you yeh do ken mang a keh you bagkene nwoi bushu ziu a rig a kab zsu bushu bu tai mung dang bushu tai ng yeh man duri bushu butai rig yeh mai duri bang kenu you oant funi kaw mai ri bang jana məi keni you pat funi kaw mai ri bang jang mai ma ri bo funi kah ri nma təu Sah nma wuh jana bak kpang kpang nwuh bang vug kan re yeh da nwuh bang wuh rig kan sha na nma tai bang mu deh wur, to a kene ba nrig tag bah to a wuh bang keni mai tag nam zag zag abo yeh wuh ri nkah ma bai zu kah men abo you bushu mai ama zam rig a zag bushu zeun rig teh mei nrig fag duri sanwuh shi ne ganmpar kan wuh ku rig yeh mai penu ko kuma yeh mai dama ri yen, dah nmai nrig bai nrig taga gunmpar bu oh to qah ba nzam nrig tag bu tu a wuh nma sah ba ah to qah ba nzam nti tag bu tu a wuh nma sah ba shi duri, mod mai banf keni duh nrig fag nyeh ah to ba kei a keh shama sah sah hah nma kah mai dung nma sah tri a she so nrig dang ma dah mai nrig wuh nyeh ah ba kuruman tan zang mai beh a shumen seti hah nrig fag dure keh yeh you wah rig a keh you bah nzam rig ng tai agunmpar a keh shumen a she yen dah a bu wah sid mai.